<hesitation> tukuk che chek chekimache maitaji tugukuk chemakatin eng eng seteke kotestai sopeti kemache tugun cheu sapuniiti, machaniati ak chepo ng'aet ap pandek. Koo ngisup karamanataktukul noo komeche ngiai tukchoto tukul choo ke apwati ale komachee, siling karipu pokol muut eng' arawet. Kochoto chemakatin.